Lagu mauri lalonai, lagu nihi hanuana ta, tanobadana na, tah ladana na egwaum israel. Lagu ura korikori bainala bona unukai baina noho. Unukai baina noho unukai baina headava, baina noho bona baina mase unukai. Badina korikori na, israel na, buka helagamo elasi, senedia, dirava ena taunimanima. Naura dikam edia sene baina dibaia edia gado, edia noho mauri, daka eanim, edebana emaurim, nauram, edia mauri korikori'ai bainala. Badina korikori edia sene, iboudiai na, buka helaga ena, sene, egwauraiam. Na iboudai ela bona eha hegwada kau, diava ena, tanobadai. Bena una, jew, israela besena na, taunima haidia ina tanobadai. Una gabu dan ma tan- tanobada tah. Dirava ena tauninima dainai, na ura dikam gabu- ita iboudai dirava na taunimanima, toh, una taunimanima dirava seh eato, <hesitation> choose'idia, <hesitation> abidia hidi, Ena sene, diravena, basileia enohom senena, herevana karana iboudai esiaidia lao, elasi s- israel enam. Una dainai, na israel, na lagu- lagu mauri lalonai, naura dikam nega tah, mauriguai dabalao israel mo nama itaia, eda s- edia sene nama dibaia namonam, edia gado edia noho mauridia edia kara, edia hereva daladia edia noho mauridi, gau boudai nama itadia, nama mamidia. Idia ida dan nama noho, edia mauri, noho mauridia lalodiai. Unukamo bena dirava ena, hahediba tanobada tanima ediai na, <hesitation> idiana idediai mo baita- bainama abis, straight, <hesitation> tauaniai bona herevai, baina itadia bena baina abidia. Na, gabu dauda iai, nanohom dainai, <hesitation> agu gabu papua nigini, daudau herea, una sivarai na idia, edia dirava ema bona ita eda, na buka na, buka helaga ema bona, diravena sivarai na unukamo ema bona inika. Na buka na duhaiam toh, lalo pararana, na duhaiam dainai, taidia taidia asna skul namonamo dainai, taidia taidia, Na lalo parara laiam, haidia beh asnalalo para laidiam. Dainai, egu mauri lalonai nanohom na, egu ura korikori, nama lao bona israel, jew besedia padadiai nama noho, bena buka helaga, mauri laiana bona, noho laiana hereva laiana, nama dibaia korikori bona nama- murinai, nama raka. Nama maero- mauri laia. Bema namo unukai nama noho, dala, hebogahisi dalana eva bese ta, nama havara, unukai dan ma namo. Lagu ura vaira dinadiai na unu baon. Dabalao, israel mo nama itaia, jew padadiai nama noho, nama mauri sina, gabeai, matagu nama koua. Dirava ena hahenamo, emaim gabuna, nama itaia egu mauri lalnai, gabeai matagu nama koua. Nabe lagu ura bada korikorina, lagu nihi, hanene nalaloam gauna, egu mauri lalnai.